Laube daka dainai christmas nauraheniam beh, bese outside kadia enohom, ibouda mai dibada amai christmas vaevae ah enjoy'am beh, bese ibodie emaim amai family gathering abim. Amai family gathering abim negena, varavara outside kadia enohom asi aitadiam gaudia dan iboudia emaim. Da ibomai family gathering da, haidia asi eitadia gaudia madi ia, laube oi na misim dika dik ia lau dan oi na misim dika dik. Tabi, christmas iboudia taheita henim ina, week haidia beh asi taheita henim. Ia na momokan asi taheita henim. <hesitation> sinamai tamamai egwa, ia aidan amai bradas amai kasens da amisida, dea ibodia dema da, rumabadai da, ah moale moalem. Dabarai ato femli da music <hesitation> pleim, lalamai veridia clown dika dika gaudia de ibodia elasi <hesitation> mamarum. Aida ahelaim da kiri da enjoy dika dikam iam- da egwa okay, tabe eridei tada christmas moaledia inibana takaram. Dina ta da iboda baita plenim baita la, gabu tai etada christmas moale baita abim. Da ibomai da moale moalem, bese tadi kaka ibodia elasi da, talent idauidau. Na femli ai e- emai family lalonai ina, talent seaonum. Aneabi, haidia beh jokes enegem, da iboumai da grupia eatomaim. Ega o mui daidia beh, Aneabi dika dika gaudia ibouda saidai bagini boumiai, daidia jokes onegem, jokes o, okara idauidaum taudia mu- umi beh saidiai. Da iboumai da group rua akara. Da ame hegiro aga las ai eregabe beh baia anem. Mui burukadia, hai middle age beh umbeh jokes bakara. Da iboumai group ame hari. Group ahari daiai- deh okay da, mui aneabi taumui mui ten. Da iboumai ane ane ame ane ore dadio, da badadia edae da em- funny ekaram. Dia funny ekaram negenai aibe ada kirimase. Amai christmas beh unubana amoale laia. Eorem negenai, badadia da sibodia elaim ai maragidi mada sibomai. Odiam vaevae memero keken ekaram. Kontena tata amae, <hesitation> mixia ta inu, na tada christmas, ta enjoy ah. Da ibouma ahelaim, haida ego las aitala kone koneai, quiet gabunai. Aibe, memero keken beh ah plenva. Ibodia bisi lalna aibe, eridei amai christmas ah moale laia gabuna beh manubadai. Amai ailen manubadai. Da inibana hanuboi kana vada, amai kasen brada amoroa, muimui dingi beh aitala manubada. Ego ina vaevae ta karam tala tamagu baina hereva hen. Ema da tama emea maoro tamana ego namo, key heina mota heina dadiho ala dingi beh, una davarai. Da iboumai adiho amai drinks ame atodia, Amai anian damai uda, seasea haida abi. Da ibomai ago tent dan ta abi. Tada camp out baita kara. Dadai ala femli badibada ai iboda baiala manubada. Ego io umbe, eridei vaivai okaram. M- christmas moaledia iboda odae olam manubada. Aga na unuka na ailen beh good memories unukai. Na memory kara gabuna. Da iboma adai ala, kone kone elaidia beh gom camp fire baita karam. Au da ala, memero keken da ibom- <hesitation> ame rak <hesitation> bala auau ah gogo, ame ato lailai akara kone konea helai da, gedageda ame tao haidia laplap etao da iboumai helai da, gita ekwadim, ane, moale moalem, amai drink ainum lalonai, town kahanai na, town kahana da daka, fireworks eha poum. Daida ahelai da, kone haidia mauta da, ah enjoy ah dikadika. Amai bese da erin umi beh nam ie aibe namo, umbeh ruma aibe koneai helai, aroa laom town kana da fireworks edaem amai bia kahadiai, kekeni memero da helai helaim. Da ame enjoy vaitani da helai lalonai da, da eg <hesitation> nada late. Haida beh odibam vaevae akara unu daba rere. Haidabe amauta haidia einu bon daba ere. Daba ere negenai, houna aita, da ibodai aita diho aitala da bese betahum daidiai. Da ibouma adiho ama. Adiho ama amai fren- <hesitation> femlis madi outside enoh gaudia da, ibouda madi elou ela. Daida ama sinamai tamamai seamaoro, tada christmas beh unubana tamoale laiam. Na christmas beh tame moale laia namo herea. Nago io bese outside kadia dan madi, tamea moaledia. Ida na outside i enom hanua mamidia asi dibadia. Ta invaitidia bemaim negena da hanua maim- mamina eme itaia da. Haidia da dia daudau bemaim inika hanua lalodia ruma bekaram outside noho da, besi neuram. Da iboumai da, sinamai tamamai ego da gau ato namonam, tada moale moale christmas tame enjoy ah dikadika. Haida tame kiri mase.